لو هنقدر نسافر أكيد بنسافر لمصر، لإن نحب نشوف ثقافتهم، ونشوف تاريخهم، ونستمتع بمعابدهم، والأهرامات وطعامهم التقليدي وحضاراتهم التاريخية العريقة.